Ah io koa rw azafady mbô zahazahavo ed kivanahy io o, zah io maok rw misy tany imboagna ai, de nefa izy ke iniany kao tsy zahazahavagna possible misy ôlo tonga akeo mandeha mangalatra ananjy na koa hoe mitaoraka, mambalambala ananjy am vato, Kai mbô miangavy koa rw zah mbô zahazahavo koa Ed rw kivanahy io mandrapaha zah tonga avy akagny, ai ouwaii.